أنا بفضل يكون عندي القدرة على الكلام مع الحيوانات لإنها بتفتحلي عالم جديد تمامًا، أجدر أفهم وأعرف كيف يفكرون، وهذا يمكن يساعدني في فهم سلوكهم واحتياجاتهم بشكل أفضل، الحيوانات لها طرق تعبير مميزة وفكرة التواصل معها مثيرة جدًا، أما التحدث بكل اللغات الأجنبية فهي ميزة رائعة، لكن التواصل مع الحيوانات بيعطي تجربة مختلفة.